Pos... en verdá, el mundu delos cochis no m'enteressa de más i el míu tien unus quantus d'añus, peru va a pendel sigún de si es nuevu o no, i por cima de tó, sigún dela marca i el moelu. Polo que tengu vistu ena teli, en anuncius, o sentíu nel arradiu, no sé de ciertu peru un cochi nuevu... assín normalinu, andará palos venti... venticincu mil eurus... Sí es verdá que con la carestía i en pusiendu-lis alos cochis tenologías avanzás, los precius án subíu bastanti estus añus caberus... I aluegu, los cochis de relanci? Pos ni idea. Namás te pueu izil que un collaçu del mi trabaju se gastó unus deziochu mil eurus por un cochi que mercó paí pa Jeneru i tenía dos añus namás. A mí me paeci mu caru...